Mìkrófinánsɛ blɛ̀ɛ ítɛ ɔ̀kú ɖɔɖɔ̀sia wúlíwúlí bua mò bù siì ísùgá lɔ búá úni búni ɖèm búna ŋàgo úni bú náa wa ánɔ̀ku bú náa trɛ́ɛ sonìà áɖì mòole bù nyo, à nàáa zo kpòkpli ítɛ uká uká mòole ùyà ùyà màa ówó ba kpalí ni kɔsíɖá kɔsíɖá íìnnɛ màa ɔwɔ báà mì kɔ úni ka ákɔ ɖɛ́ɛ́ úni ɖò inonó màaké búni ɖèe nyréwu úni kaɖi è bleè ítɛ bà kɔwɛ. bà mi kɔ níìniwàwɛ, à nàá ni zàa bàni iku màake ɔwɔ ɖèe nyréwu ké banìi à nà zó fo to óyo ɖɛ́ɛ́ kàɖi ò to wuléè, bàá zi kɔ̀ɔɔwɛ úni ɖí mòole àni. Mòole àni bìà bàáa za ɖɔ̀ɖɔ̀siɔwɛ è nyrèwu, kaɖi mìíllìnɔnì ɔwɔ tu si ɔwɔ nɔ ni ké ɖèè bàáa tuɔwɛ úni ùŋò màa ɖàá ɖɔ̀ɖɔ̀sì, úni ká nàáa ze ɖè ikle sònìà nélèe úni ɖí ɔkle ká. úni mòole, bìà bo kpòkpli ani ìŋòwù, ìŋòtɔ, iŋòzòònì, ìŋòŋúéɖì, ìŋòwú ìŋòtã, ìŋòwúìŋolã úni buni ɖòó kpokplíì úni bú nà zá ya ni kàɖi ìŋòwá ɛɖíì, kaɖi àkpézà ábà zá kɔ ìyìzá, kaɖi Bìà bù ɖa kɔ ɖɛ́ɛ́ úni ɖò ani ukázà tè bà tú kɔ ùŋle elílɔ elí bú nà zá banìi ɖɛ́ɛ́ búni ìŋòwú màaɖu bàáa ɖè wu lé plémú tè kaɖi mòoni ìŋò wú màaɖu bùú ɖe wúlé tè bú nàá zi làa ɔ̀lɛ̀ elí ɖí mòole àni, kása mòole káà búni batu si ni ìnɛ̀ ìnyalì. á bàáa fenè káà á kàáa ɖe káà, ìnɛ ínìwà lóó ìnɛ̀ íìntã kása á báa ɖè úni iku maké bú náa zo to mòma bu ɖàá ɖɔɖɔ ìtɛ lɔ si úni ɖí aɖu ká úni mòole káà kaɖi bìà bù tu kpòkpli ɛ̀ni tè bú ná tú kɔ ùŋòzà. Mòole ígbɔ búni kpò kpli ìzè bú nà zá kɔ úni búni bù tó nòo bìà ba ɖi ìŋòtã, ìŋòlã, ìŋòtɔ fò dò ìŋogo tè yá ukázà nì kɔsìɖá ínìwàá mááni ká èé fe tè búni podínì máà lɛ plémú.